<noise> Ireto zao misy karazan'ny hany Japonais vitsivitsy: <noise> Yakoneki, <noise> Sosy, <noise> Sansimi, <noise> Tampora, <noise> Nouille Soba, <noise> Onigry, <noise> Guidon, <noise> Giôza, <noise> Ravioly. <noise> Reo gn vitsivitsy avao fa maro gn hany Japonais. <noise> Gn Japonais koa tia manao dité da i koA tia manao kitonotono. <noise>